Fomba atao rehefa <hesitation> karakara sakafo ampitovigna atao karaha amign'ny hôtely regny a de a <hesitation> mandeha mizaha amin'ny internety zaho de zahaviko akao aby sy fomba fagnamboarana anazy de ataoko ake telephone de ataoko akeo raha jiaby ilaiko ôhatra zao andeha agnandro paty za de zahavao akeo foagnamba famboaragna ananzy de mivaoka vitako tsara igny arahako asaka sy andavagny de mivaoka tsara karaha amin'ny hôtely.